Qizil rang haqida o'ylaganimda men avvalo ehtiros va muhabbat haqida tasavvur qilaman. Shuningdek qizil atirgul va yurak shakli hayolimga keladi. Bu rang energiya va shijoatni ifodalaydi deb o'ylayman.